أحد الأوقات المحظوظة كان عندما حصلت على وظيفة أحلامي التي كنت أسعى لها منذ فترة طويلة، كان ذلك نتيجة للعمل الجاد والمثابرة.